Pini kõgõ tähtsämb suhtlusvahend om hõng, nimäq jätväq egäle poolõ hõngõ maaha ja sis nuhutasõq noid. Ja sis nä viil andvaq helügaq märku kas väega kõvva vai sis tassakõisi haukvaq. Ja sis nimäq viil höörütäseq handa ku näil hää tujo om vai midägi nii.